أنا أفضل أكون الشخص الأكثر ذكاءً. السبب، إن الشهرة ممكن تجيبلك اهتمام مؤقت، بس الذكاء <noise> هو اللي يفتح الأبواب جديدة في الحياة، ويخليك تتفوق في مجالات مختلفة. لما تكون ذكي، تجدر تحل مشاكل، وتوصل لحلول مبتكرة، <noise> وهذا يعطيك احترام الناس على المدى الطويل. أما الشهرة فهي ممكن تكون محكومة بظروف معينة، والناس ينسوها مع الوقت. الذكاء هو اللي يستمر، ويخليك تترك بصمة في العالم.